Shommo tere ta fok goji, liyan gumi, tere an ɗou, tere an palau, tere an tat, tere an pereu, tere an fuwat, tere an paragbanang, tere an parilau, tere an pididau, tere an fejereu, tere an kpumu, tere an gee ɗok, tere an gee pilau